Oire koekoe iava siposipo pavoi. Oiraia tarai pataveira vosaairavarositueri osa oisio kepavia tapo o. Oisio evoarei ra vavoisio oirovu ivuevere vavoisio. Vosa ora toupieu oira vurasa osa va purapaeve, vearopievirarutu oirasitueparivere osia ora porepore paovere voiro avepaoro, akaveiroo, akave iroo purapaoro va auevere oira eira koekoe. Voiro purapaoro avaovere, una ovutarovu, evara oara purapaeveira, eari vokarevioita korekarerovi okarea gotapasia evara purapaiveira auere korekarerovi. Uva eira varo aita-eva, oisio vokare raupaeveira. eiri eiraita voari avaovoivere oira vokeparo, ra oira ruevere akaveiroia. Oira ru evere akave iro ia vosa oira gotaevere, eva iaita iroo. Evo iroia akave iro. Eva akave iro, ari eva votopapeira vosa eake vi-ora vosa ora putepiepautapo eari evaita vi-ia votovoi pere, votovoi pere, votopere ra erikovira raga va uvuparivere osa votopapere vo vivaro varaua. Uva riro aurovirutuita evara oaraia eira toupaeveira. Ovutarovu, ari evo vaita kavokavo irara eakevi-ita iovorevere voari, voiro ia eva akave iro. Ra viapau oisio vaia taraiuvere osa va turori-vere. Evapa keau vere oisio akaveiro raga eari evoa ave tovorevoita. Eva iu uua akave iava evo siposipoa eva eisi. Vavoisio kepaia taporo, ora oisio siovaraia oirovu ivuevere vavoisiore ovaratavuiare, oira eira koekoe o akave, iria vavoisio avaovere, oirovu tovoevoi; uvuipai kepavai taporo siovaraia, reroarovi o putaputavi-ia. Okepavu puraevere, vosa ora toupieuvere ra oira situeri osa vokovoita purapaevere, vearopievira rutu va purapaevere. Koekoe ari eira riro averovirutuiaita toupaeveira. Uva iriavuaita eira iria evo averovi purapaeveira. Rera tapo era kavokavoto, ari uvuipai ra vari tovorevere ra va turorivere, oisio eisi evo avevi aita eva.